Atəm sə mi re tə ami min re, deli aa, min re kaymini derə, an re an gaw gwatəl an gewtə an bə təəm sə gawtəl enə gəəbəl lə ryə nə yakəl lə ryə min lúú nini bə minza min re áh alakarba di abə min re gawtəl an gaw nə kay mini an géw tə niisə are bənə gə tomsə éna, aa kirə rə mal korə ete dan sə mi gɨ sə min gbakə ryə ali min re ganye pá nə kawminu dere niisə aa kəsənə ani aa dayrə mire an re an an rwidə an naasənə an gagənə gəənsə dan so niŋkə aa aw mi re jimeta di kay mini da di tunda nii aa kəsənə makaranta ani, aa da dayrə, abə rwi dəgə kuma mire mi rwi dunu ur bə aa rwidənə mi an gaw gawtəl gəəbəl sə an gɨ gərigə kay mini kay, da gəəsə rə ryə, fufore di temte an re rə aa za mi derə mi bə min re ur derə niisə are aa gawnə aa gew tənə. Sə aa gaw nə gawtəl gəə bəl sə gɨ nə ani. Niyari bə kay mini, baamimi, za en dəl iyə gaw abə re sə kuzhai ryəai, min re wan dəre an re an gaw an gewtə niŋsə gawtə enə re renəgə gərigə ani niŋani bə minre tomsərə sawan aa min gaw kusan ywal mal sə mi gɨ niŋ ani bə mi medə min re ganye pá an gaw ywal mal, yo ete, yo taare dan so aa gɨ gbakərə niŋ ani bə min me ɗə min re abə ən jada mi re kay mini, derə an re an gaw an géwtə niiso aa re gawnə gə gbansə enə nə kinu énu aa re gagənəgə shawara ani nə yaw énu ire resəgə musə pa ani nə makaranta nə netə kar pat aa təysimi niiso nə gátətə abəybəbərə gami sə an gágənə gátətə ani.